Pues según ntasa kasoukui ve´e jenou familia jena´a te nou jani inii mai ja ja ntouki in naiyú ja mas o meno nou sou kou consejou te nou tu pos kanchai amargamente uei tou siniii kakatoii in naní talo intasa kakato nou, yua te kan chai amorgai uei, chi nou noun probleme kamu vai, kaa nai jenai ii kuei, xii kakai nai nouu cosa, xii te, ni tou intouki in personea ar chuun in soua, soua comentaou kou kakai intasa kivi aleitu intasa sai yua kou nkountou triste, kuntoou kuia iniíi nou tou chi va´a ni kanchai.